Laha gny fomba fanova <hesitation> drala hanova mariazy, hanomana mariazy zany. Amiko moa zany, mariazinay, mariazy fandeo ro tena raha. Iny zany fa avory iny, limy tao mialoha hanaova fety iny, fa avory zany drala iny, la atoka hoe: tiky drala hiviliana aomby, tiky drala hiviliana raha hinomy, tiky drala hiviliana famaha <noise> ze ho avy eo hiatriky raha iny, ze olo nasà zany ho avy eo, longo zay, nama zay, zay fanova anazy.